Maiñ ni la blal nia cashi rione gots pues rion guitk ne mañega tanta ni ushi nu comid gau beñ re chic pe rion guitk ne shi riuñne shi comid na shishi sic nac bel chuch nac spelshi rac shi shooplliñ rac shi nish comidega sigac la maiñ ni la golbshi pues sigac rione gots rguitk neshi con híp rsani ra beñ foc llel que lla rieñ balo rashi llel pues rguitk neshi sigac pe te comid roo riuñne rdaune lla ra maiñ ni la <hesitation> la pitseiñ nic sigac sheta rri te shi rshí re rec si rui beñ lo lla llel nac ni rri sigac tal ves porque <hesitation> llel re ra beñ len daiñ chic rcheb shi chic llel nac ni maru rri shi, lla na nu sa ra beñ se ra gots pues ri guitk beñ shi com sic nac re shisa mod lla ti beñ gap shi vay, lla maiñ ni la nu te maiñ rni beñ bishich, bishich gayu rni beñ lashi. Cashi lasa si cuent rni beñ shi bishich gayu stal nac shi rsa shi por tauj nac shi rsashi te partid dosh racshi va fuia te sigac pet veinte te shi te taug doshte per te partid rac shi rsa shi sic ti <hesitation> sic ti gat nac ra maiñga per hui nguioshi sic rsa rashi partid rca rashi len daiñ ba se rashi nica lat ni ruñ shi ejemplo chine rac llel sique lla bal guñ tocar chula shi lo shula sic pe chu shi sicti llel nis gaushi o seë pe daiñ roo ruñ shi per shisa mood com hui sic llilshi shi gaushi sigac lagac sa nac beñ nacshi sigac nac <hesitation> ra maiñ ni la besh rbecha ra nic sigac nu- nu tiemp ni rbecha rashi supsalo rbecha rashi lla di beñ nic ti beñ gan shi cuent nic rbecha rashi ah nic sigac rni beñ ra bengol cashi ne lashi nac shac ne rni ra beñ bal cuesha shi ne nu te beñ geitk lla maiñ ni la dam nic rni beñ ne nac mayor ne sic rni ra beñ cashi pues. Tal ves dishline pues nu chin rac sane dishli nu pues hu cuent va nac ne vay saca re shune pues tal beñ rili lsone sic coyoit sigac nic sol nsac si ruñ nic beñ bal icua rashi dishi- dishi iga ne tal beñ ca cacua shi per ti beñ guñ gan igashi bal asa renga nacshi maiñ <hesitation> maiñ mal nac shi rni beñ pues lashi nac ni masru riet ruñ daiñ ne llet nashi ra hiit re cashi hui bali hiit re bnas shi na ba nanshi teli ishelshi te caro diar- diar llet shi na deeb len lleich que ru shi re rec stal hiit canas shi na stal beñ last guitk shi per ti beñ guñ gan igashi masa por mas rlastbeñ shi masa icuadosh sa beñ shi tishi iga pe hui stal hiit beñ canas shi pues na pues mejor <hesitation> rap beñ ra hiit steiñ beñ pues scuent beñ nac bal isanshi pues segur- segur snas ra manga pes cashi suelt bre rate mañe cuch chic ru <hesitation> bur goon uta per. Cansa ra maiñ chic pur lo play bre ra maiñ chic hui, chic nubuelt chin ral la tiemp bur rni beñ per llal rcua biu ra bur lo play re hui o cansa shi sied shi chulashi nisua na lsoa nisiu ru ra shi per rcua rashi per cache ra beñ rshuñ leya rashi beñ cuantis chic te guc <hesitation> te tiemp na rashi com biu te beñ re llel rsa banga hui sheta luz chic ru callich chic ne com hui chic len lleich ra cansa ra bur o nubuelt lones nga bur nga siura shi chic bati got shi rashi sic roc- roc ba nga rashi lla te- te bengole hui <hesitation> mandad com callich chic na ra banga bchilo ra banga te beñ ni nac sbal banga ne shilo te bur ne bshac banga llal chan re banga lo bur sic nac cuent ra rui ra bengol dich pues rsis ne rashi banga hui chic suelt cansara bur vay rate len lleich cansa ra bur beuk utale cuch per na com chic sheta limp beñ que rshon shi len lleich que cuantis. Sic bre rashi hiit per cansa tis ra hiit dep te len lleich con sic nac suelt bre ra manga lla na pues ba bcha tiemp ba pur ña lat ni cadushi, cadu ra smaiñ beñ rate rap beñ smaiñ beñ goon maiñ chutis ni rap beñ pur- pur cadu shi na o potrer a nushi sheta ru rcan sashi na sa nac cashi roo chic tasa rcheeb ra bur beñ ta ro len ñu ru ra bur nubuelt ca cuarashi sic guc tiemp cashi roo chic, maiñ ni la llitsiñ nic com pur leñu ru ra nic nubuelt nga lles beñ sique chin cheeb llashi beñ rushi golp ried su berashi pues ru rashi lo scai pet nac ni nac rsag lsoshi hui cheeb llashi beñ bal shobial puert que lla nu ste ra mañe ni lara ra maripose sigac nu stiemp shi na lsoa nu sol chin rial ra yíe len daiñ nic cheu chic pe chin resla ra partid ra maiñ ralo colore nac rashi ralo colore nac ra maripos nu- nu stiemp rashi chic chine nac shi rri rashi o rech tal ves roc rech rashi lo ra llaäc shilo lla nu ra mañe ni rni beñ maiñ lo luz. Ra maiñ <hesitation> ra maiñ buil nic chine riad nicií chun caro ri sa ra nic lasa lo scai rrishi o shilo per be dañshi huila lo luz per ishuteshi rbe lo llú na bal ti beñ gap cuidad to len kia beñ ru ra maiñga sigac cashi ba biu teshi len kiaga per ta lo doctor huaá guigas teshi len kiaga lasa stal teshi re sigac nac ra begu nubuelt ba ti beñ gap cuidad pues nubuelt dets- dets dä steiñla lat ni ra beñ rushi nare ba dau llashi nare cashi lat ni ca rsan beñ shab beñ len baiñ seque roc rushi nubuelt ti beñ hui len lait nushi pues rau llashi beñ nubuelt na ñan roshi hui tiop chí-tiop chí chic ru tei <hesitation> ni nac ñan roshi na sac si- sac si ruñ shi llal ñan sic- sic- sic <hesitation> sic rsus beñ sic te ni re neep sic na ro beñ lasa sic te sic- sic rua beñ llaä blajo sic rac ro ra beñ na re ba dau llashi na re pur sic chic ne nana disli sic nac shi, nei soste rdei shial ñañ steiñ shi. Sic nac ra maiñ shuuch nushi nac maiñ shuuch pues godid ni lla, lla nu ra maiñ sencie pues tisa beñ cheeb na nu ste maiñ nila ra maiñ huer cara len ñu pues rni ra beñ ne venen shi lla chi chune na re ti lsoa chili la venen o shi oh per stal shi re- re leñu lashi cara shan dets ra puert dets cual quier cos ni rap beñ na sheta nac shi <hesitation> nu shi siit huia pur <hesitation> boile nacshi sic sheta nushi siit vay, pues shiñ nac ra maiñ shuuch ni rbe ra le ñu sigac nic bal cuelashi len ñu na rech maiñ shuuch ga nic sol ru llob beñ shiñ bal- bal gechi pues na bal geisla llel chushi cam chushi tishi san geis beñ porque rau llashi re shi reiñ beñ nic nac maiñ shuuch ni re ni rbe re nubuelt sigac nac shuacu huere cashi pues bal tila gap suesac lo comid shitis to rushi loga scuak ruia ra caro mas nort la scuak re, hui re sigac bre maiñ shuuch pues rapla por gapla cuidad len estuf rshadoshi que cuantis. Sigac nac maiñ ni la bsiñ pur llel rishi man pur don ruishi <hesitation> rllil shi shinic gau shi leñu na bal re nis gapla nis shop leñu rshal shi ryi shi cue ngoch que bal re nis ba callau shi o nubuelt tea cos gapla tila gac be chine che huila duashi ra shitis cos ni rap nubuelt habeces rap beñ te cos ni nac cos sac pues ruñ shi daiñ ra cos ni la bsiñ ni ruñ-ni ruñ nac maiñ shuuch ni nac dañer vay, por nic nu beñ rap ra gat pues nic nac par sia ra pues tishi isan para cue ra maiñ shuuch ga lla ruñ sa gat buen chic lla na pues re pues shilac gat re dets llú re sigac- sigac pur llel nac ni rushi leñu lani ba gucshi bal ti llú lleu sac pues ba callushi catiech shi ra cos bal ti beñ gap cuec sac beñ ra cos roc shitis ra cos desper diis to ba cakiech shine per na te part ruñ sashi buen siashi nubuelt rri ra bël len dets- dets llú lis beñ o dets len bla com canu shune re casi sic len munte vay casi ro munt sob ra llu pues Pues ruñ sa ra gat ga buen siashi rnashi ra bële rnashi pues rsiashi len ñu lla chic nu ste maiñ nila nagal rni beñ nic sol segun rni beñ ñañ roshi per pues ruñ dios cashi gaulla canu pehui stal nac o nubuelt bro shi cheeb beñ maiñ shuuchga sigac sa nac bël nac shi lla te maiñ ni la bsishac per <hesitation> rni ra beñ venen shi per cai cashi gaulla te beñ ten pa nic huine nubuelt rri cashi len ñu sigac nubuelt por llel sigac rri shi es la buen rhui gac beñ loshi val a ni rushi ro llú sigac nasga rega ro llú roc bseñ te maiñ doshga per bro te maiñ sigac pe hui fuigac ne loshi lla- lla bguitk neshi vay nic nac ra maiñ ni peligr ni cheeb- ni cheeb beñ re vaya per <hesitation> shetca shi nicdi ruñ teshi pe hui cheeb beñ ra manga ya nic nac ra maiñ ni rri ra llel pues unicament nic rap beñ cuidad.